Daaki mi naati haa wuro gomnaati min fofti e gomnaajo, mi hinni mo nden mi wanni mo haala kan. A anndi e leydi ndi taa annda konmoye wala ko keɓaata, ko jeyɗa maa sai ɓura sembe maaɗa.